हाँ! हम थें टाई बांधण कू सही तरीका पता च। टाई कू पिछलू हिस्सा कॉलर का पिछने होयुं चैन्दु। टाई का चौड़ा सिरा थें दाई और संकरा सिरा थें बाई तरफ रखयू चैन्दु। चौड़ा सिरा थें नीचे की ओर खींच्यूँ चैन्दु ताकी यू संकरा सिरा से करीब बारह इंच दूर रौ। चौड़ा सिरा थें संकरा सिरा का एंच बिटी पार करियूँ चैन्दु। चौड़ा सिरा थें गर्दन की तरफ ली जैक थें गर्दन की लूप थें खेंचियूँ चैन्दु। चौड़ा सिरा थें बायीं तरफ खिंचयु चैन्दु ओर संकरा सिरा थें एक हाथ से पकड़ी थें गांठ थें ऊपर की तरफ रखदां